Laha agnamiko manoka avao zany da tsy mampanino anahy ny mandeha amin'ny toeram-pisakafoa lafo vidy raha ohatsy ka ny sakafondreo ao da tena soa sady amin'ny kalitao farany tsara.